سماج وِچ کلا دا اُدیش بہت بنتی ہے <hesitation> پرگٹاؤاں تے روپ وِچوں کم کردی ہے۔ جس نال ویکتی نوں جٹّل بھاوناتمک وچاراں اتے تجربیاں نوں <hesitation> پھیلانے دی مدد کر سکدی ہے۔ اتے اوہناں نوں اپنے وچار اتے اپنی زندگی نوں بیان کرن دا اک موقعہ مل سکدا ہے۔ <hesitation> جو کہ کدی کدی شبداں نوں وی نہیں کر سکدے۔ وی اسی کئی چیزاں اتے بھاوناتما نوں کلا دے نال پرگٹ کر سکدے ہن۔ جو کہ شبد نہیں کر سکدے ہن۔ <hesitation> اتے رچناتمک طریقے نال بدلاؤ لئی پریرِت کر سکدی ہے۔ جو سب وچارک، راجنیتک اتے سماجک معنیاں نوں چُنوَتی دیندی ہن۔ اتے آلوچنا وی کر سکدے ہن۔